Allor sicond me a vivere 'na bella vit signific <hesitation> no? Per tante person, <hesitation> forse riuscì 'a trovà no? N'equilibrio tra soddisfazione personale e la relazione significativa, 'na relazione 'e realizzazion. <hesitation> P' me vivere 'na bella vita nun si tratta sul 'e accumulà 'e ben material, o vivere senza problemi ja, ma fors sentirsi tanto appagato e contento, alla fine rende il percorso 'e vita qualunque alla fine esso è. <hesitation> P' me in alcuni tratti 'na bella vita è sicuramente farsi relazioni genuine e avè tanta cumpagn, 'na famiglia con cui dividere i momenti e gioia, <hesitation> person ca dint a 'e mument 'e difficoltà può avè nu sostegn, <hesitation> sicurament Tanta felicità e anche 'o raggiungimento e obiettivi professionali, obiettivi personal, 'a possibilità 'e esplorà alla fine e dedicarsi no? 'E cos ca nuje amamm, esplorà 'o munn. Sicond me, vabbè sicurament n'atu, n'atu aspetto importante da vita è 'a salut mentale, 'a salut fisica. <hesitation> Non lo so, però sicurament vivere 'na bella vita è comunque in primis a tenè, essere grati alla fine di quello che tenimm <hesitation> e essere alla fine comunque soddisfatti 'e tutt chell ca facimm.